Ikhúún nani̱gu̱ꞌ mbá inii ginitsu rí nuni̱méjáánꞌ xa̱bu̱ gubííꞌ. Phú ndasko̱ꞌ nikhu mbá miꞌtsú mbááá tséxi̱ yaꞌduun a̱gu̱, náa̱ rí jagu̱u̱ yaꞌduun maŋa̱ꞌ miŋúúꞌ, phú ndasꞌko̱ꞌ nikhu nde̱yo̱o̱. Ngáa̱ nani̱gu̱ꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ ikhúún, náa̱ xuajñu̱ꞌ, náa̱ goꞌjóꞌ ginitsu rúꞌkhui̱. Náá má rí naꞌni rá, ndawi̱inꞌ mijngii gii̱ xkúꞌ tsú a̱gu̱, mitsínguáꞌ júwé, pero mbá miꞌtsú nani̱gu̱ꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ xú rí nikhu mbá miꞌtsú. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí gíwánꞌ a̱tiu̱nꞌ rííí ma̱ni̱méjúnꞌ mbá ginitsu rí, mbíí a̱gu̱ tsú nagu̱tsi̱in, nagu̱u̱ yaꞌduun maŋa̱ꞌ miŋúúꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ rí ma̱ma̱ñuꞌ, jamí nani̱gu̱ꞌ rí ma̱ni̱méjúnꞌ ikhúún, xú nando̱ꞌ ikhúún. Mbá miꞌtsú ma̱ni̱, porke gíwánꞌ náa̱ a̱tiu̱nꞌ rí nando̱ꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ ikhúún. ngáa̱ xúꞌkhui̱ má mangaa, phú nani̱gu̱ꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ xuyuuꞌ e̱gi̱ꞌ, tsúúú e̱gi̱ꞌ tsú púrú xuyuuꞌ, xuyuuꞌ, ra̱gíꞌdoo̱ itsu̱u̱, náa̱ rííí, i̱ndóó má riándo̱ nagájnu̱ꞌ naka gubííꞌ na̱nda̱ꞌja̱a̱, na̱nda̱ꞌjo̱o̱ xa̱bu̱ tsú nagu̱jua̱ rí. Maxniꞌ tháa̱n mi̱ꞌkhu rí ma̱gu̱jue̱ꞌ tháa̱n mi̱ꞌkhu xuyuuꞌ e̱gi̱ꞌ rí wapa rúꞌkhui̱. tséyóo̱ xújnii ini̱méjáa̱nꞌ, pero phú ndasko̱ꞌ, pero ikhaa ú igíꞌnu̱ꞌ, porke tsígu̱jue̱ gii̱, náa̱ xuajin rí xtáá gii̱. Mitsínguá igu̱jue̱, pero riándo̱ ma̱ꞌganú mbá miꞌtsú rí ma̱ꞌgá, o̱o̱o̱ mú rí nigájnu̱ꞌ ma̱tsi̱ xuwiꞌ rúꞌkhui̱, ma̱ni̱méjúnꞌ xú rí neꞌniméjúúnꞌ xa̱bu̱ tsúꞌkhui̱, xkua̱ꞌnii iyo̱ꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ ginitsu ríꞌkhui̱ ikhúún. Ginitsu rí a̱jma̱ rúꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ, gíwánꞌ náa̱ a̱tiu̱nꞌ rí mbá miꞌtsú ma̱ni̱méj́únꞌ mi̱ꞌkhu jmiúꞌ a̱ndiu̱nꞌ o̱ xa̱bu̱ xuajñu̱ꞌ. Numuu rí kásí tsíphú wéñaꞌxu̱ꞌ ginitsu ríꞌkhui̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a rígíꞌ xúꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí gíwánꞌ a̱tiu̱nꞌ rí mbá miꞌtsú ma̱ni̱méjúnꞌ ginitsu rúꞌkhui̱.